Bueno kuak nech tlatlania de tlen verde pues nik ita in tlakuahuake nochi in tlakuahuake ki pía verde ni hojas in zacatl niki dios incon okomonchi de non color verde okomon tekiti incon yeske para kin ixmatiske incon in tlakuahuake seki xochime niki de non color de verde kate incon hasta in ahuakatl niki tlatek ke veverdetsi kuak ayamo huiksi niki nen verdetin nochi tlen fruta pehui de acaso nochtin de non color in zacatl incon siempre verde kuak yo nen tona yeka yo huaki pero kuak kiahui inkon nochi ka yek kuakualtzin mota nochi tla verde niki ka totsoma de non color inkon se mo tlakentia inkon seki kin paktia